כ'בין נישט זיכער וויאזוי מען מאכט אייסקרים, באט אויב איך געדענט גוט קלאפט מען אויף אייער, <hesitation> ביז ס'וווערט <hesitation> אזויווי א פלאף, <hesitation> אדער קופי-קרימער, כ'בין- כ'בין נישט זיכער ויאזוי מ'מאכט אייסקרים, <hesitation> אבער ס'קען- ס'אויכ'עט דא מאשין'ס וואס זענען געמאכט דווקא צו קענען מאכן אייסקרים, כ'וואלט לכאורה געניצט אזא מאשין